ahey binesun sun hinjiray binesii anin akan hinfeen lilla hinfeen hinjiray, bines agar bines dibin akama ajaa, dibinen hadiden akii biness boyea fa ishisuni ak dinia fa islamuanen hadiide, sun namu hinyattin yedeni kitaab kasjira duum bines ann hinfeen biness akasi suniey, biness kadibi kaanin hinfeenen bines ak bofa fa isunen inama nyaaata sunen hinfedu.